Anajea e fina tawa japonne hen, ɓornade taje tubaji, e worɓe mooro e wala juna sayaji mun. Sabii leydi fuu, al aada muuɗun e kulle goɗɗe ana ton, ɗee kaa kamɓe tan heettani hono golleeji duu, jonkaa, e neesuuji. <hesitation> Ɗee kulle, <hesitation> ɗe kulle non bawɗe wiyeede ana keertaniiɓe kamɓe. Ayyo. Ko luttii woɓɓe kasen.